أنا أفضل الرياضة لأن الرياضة هي حياتي أحس بالإثارة، التنافس، والتدرب، إذا كنت رياضي مشهور بقدر أسوي اسم لنفسي ولبلدي! وأكون قدوة للشباب وأحب قوة الرياضي وقدرته على تحدي نفسه، إذا كنت مشهور بقدر أسافر وأتعرف على ناس من كل أنحاء العالم وأحقق أحلامي أما الموسيقى، الموسيقى هي لغتي أحب أعبر عن مشاعري من خلالها ووصلها للناس، إذا كنت موسيقي مشهور بقدر أسعد الناس وأخلق ذكريات جميلة لهم.